الاجازه ديالي المفضله هي من اللي مسافر يعني نخرج ونسافر البلايص اخرى يعني نقدر نستمتع اكثر من السفر ملي نكون غادي لشي بلايص اللي هما كانكتشفهم اول مره حيت السفر كيعجب بزاف ديال الناس ومن خلالو الناس كيقدرو يكتاشفو اماكن معمرهم زاروها من قبل